gott kvöld á eftir ætlum við að heyra viðtal við norskan blaðamann sem blandaði sér í samfélag bandarískra nýnasista um sex ára skeið hann lýsir reynslu sinni

með afar áhugaverðum hætti en fyrst ætlum við að fjalla aðeins um niðurstöðu nefndar um endurskoðun peningastefnunnar á Íslandi Ásgeir Jónsson Ásdís Kristjánsdóttir og Illugi Gunnarsson og fjölmargir erlendir sérfræðingar sem

skiluðu af sér í dag skýrslu um málið og hingað er kominn Ásgeir Jónsson prófessor í hagfræði

forsenda þessarar skýrslu

að halda áfram með íslensku krónuna þá eru tveir valkostir

sjálfstæð peningastefna með verðbólgumarkmiði sjálfstæðið í peningamálum og festa gengi krónunnar við annan

að með því að taka upp mynturáð þá værum við ekki lengur með Seðlabanka sem gæti þjónað sem lánveitandi til þrautavara til dæmis töluverður

fara í myntbandalag við Evrópu ef við myndum fara í myntbandalag

gæti

prentað evrur gæti haft áhrif á fjármálastöðugleika en í myntráði þá er enginn Seðlabanki í rauninni til staðar og öll aðlögun á sér stað í gegnum vexti í fjármálakerfinu og við teljum að það sé í raun ekki hægt að leggja til kerfi þar sem er ekki lánveitandi til þrautavara þessi nefnd var sett á laggirnar í tíð síðustu ríkisstjórnar og þar var Viðreisn með þetta sem kosningamál þetta er ekkert pólítísk niðurstaða

að leysa það væri að fara sömu leið og Eistland gerði bara að láta erlenda aðila eiga í rauninni bankana Svíar áttu banka á Eistlandi og þurftu síðan

að láta þá hafa lausafé þegar á reyndi

þessi hugmynd gengur ekki upp að þínu mati of of of áhættusöm við

við núverandi aðstæður

í þessari miklu skýrslu sem þú ert með hérna þetta er bara heil bók framtíð íslenskrar peningastefnu

í henni eru tiltekin atriði sem þið viljið bara ráðast strax í til dæmis að færa mörg verkefni frá fjármálaeftirlitinu til Seðlabanka Íslands hvaða verkefni eru það og hvers

vegna sko það sem hefur

gerst eftir eftir fjármálakrísuna tvö þúsund og átta erlendis

og jafnframt ný tæki sem eru kennd við þjóðhagsvarúð þau snúa að fjármálakerfinu snúa að skuldsetningu snúa að snúa að útlánavexti áhættu og svo framvegis og við viljum að

einn ábyrgð á fjármálastöðugleika núna eru bæði fjármálaeftirlit og Seðlabanki sem taka ábyrgð á

og jafnframt að beitingu þessa þjóðhagsvarúðartækja verði tekin inn í Seðlabankann ákveðin af nefnd með sama hætti og gert er með stýrivexti og þá séum við í rauninni að reyna að viðhalda fjármálastöðugleika

er mjög opið kerfi það er mjög erfitt að ætla að vera með eigin peningastefnu hér

opið peningaflæði út úr landinu og með þjóðhagsvarúð ertu að ná stjórn á á

sögu og við Íslendingar höfum mikla reynslu af óstöðugleika óstöðugleika í genginu á vinnumarkaði í ríkisfjármálunum og þótt að það sé stöðugleiki núna á einhverjum af þessum þáttum þá endurtekur sagan sig einhvern veginn alltaf hvað er í þessu sem á að tryggja meiri stöðugleika sko

erum við að við að fagna hundrað ára fullveldi

fyrir allar þær

sem við höfum verið með og við höfum verið með margar

að reyna eiginlega allt og það eru tekin fyrir þessi atriði sem við þó það sé erfitt að reka peningastefnu í svo litlu kerfi

þá eru það samt stofnanaþættir sem hafa komið okkur í vandræði við höfum ekki verið að fylgja þeim leikreglum sem peningastefnan hefur krafist á hverjum tíma það skiptir ekki höfuðmáli hvaða stefnu þú velur bara ef þú fylgir reglunum og hverjar þú verður að halda eftirspurn tryggja að ríkisfjármálin vinni með peningastefnunni ekkert nýtt Íslendingar eru ekki sammála um hvert launabilið eigi að vera milli stétta

það hefur valdið ákveðnum vandræðum ég er ekki

við höfum lausnina á því en það liggur fyrir að það geti ekki orðið neinn neinn verðstöðugleiki án þess að það sé sæmilegur stöðugleiki á þið talið um að þumalputtareglan miði við tvö og hálft prósent

til tvö prósent framleiðniaukningu

þá megi nafnlaun ekki hækka um meiri en fjögur til fimm prósent á ári þau hafa hækkað um átta prósent á ári undanfarin ár og það er krafa um meira við höfum náð miklum árangri á síðustu fjórum árum við höfum haldið verðbólgu stöðugri segir það kannski að það sé í lagi að hækka launin ekki áfram það er margt sem hefur komið til á síðustu fjórum árum

ný grein ferðaþjónustu

að hagkerfið þolir meiri kaupmátt við erum með afgang þó gengið sé svona hátt

að orða það þannig að árangur í peningastefnunni hefur skilað auknum kaupmætti til almennings já

ætla að halda áfram á þessari sömu braut vegna það eru ákveðnar takmarkanir hvað við getum fengið af kaupmætti á hverju ári yfirleitt er miðað við að raunverulegar forsendur aukins kaupmáttar séu þrjú prósent á ári að meðaltali aðeins af því tíminn er alveg

þið talið mikið um að það þurfi að samhæfa betur peningastefnuna og fjármálastöðugleika þetta er einhver lærdómur af hruninu heyrist manni geturðu útskýrt það já sko það er bara

þannig að það var álitið að Seðlabankinn væri eitt tæki stýrivextir nú er komið mikið af nýjum tækjum

mikilvægt að finna form og ramma

beitingu þessara tækja sem er

við viljum líka að verðbólgumarkmiðinu verði breytt þannig að húsnæði fari út úr

þarna fasteignaverð hluti markmiða hans að það fari út úr þessari vísitölu og Ísland snýst að

hvernig við getum búið til formlegan ramma kringum beitingu þessara nýju tækja og felur í sér töluverðar stofnanabreytingar í Seðlabankanum en hins vegar á móti kemur peningastefnan verðbólgumarkmið sem við erum að leggja til hér það hefur hentað mjög vel í lýðræðisríkjum

það leggur áherslu á sömu atriði og lýðræði gagnsæi opinbera ábyrgð það mjög mikilvægt að við náum peningastefnunni inn í einhverju leyti samfélagssáttmálann okkar af því að peningastefnan er ekki einkamál hagfræðinga

þó við höfum áhuga á þessu

næsti Hitler þetta segir norski blaðamaðurinn Vegas sem dvaldi um sex ára skeið meðal nasista og annarra

í Bandaríkjunum ræddi við á dögunum og hann sagði henni meðal annars að fjöldamorðin í Útey árið tvö þúsund og ellefu hafi hvatt hann til að kynna sér samfélag sem aðhyllast eina

hugmyndafræði í heiminum norski blaðamaðurinn Vegas komst fyrst í kynni við hópa sem aðhyllast

og trúa á yfirburði hvíta mannsins þegar hann vann að skólaverkefni í Columbia háskóla í Bandaríkjunum

segir það hafa tekið langan tíma og talsverða vinnu að fá aðgang að hópunum á tímum þegar fáir blaðamenn voru að fjalla um þá honum tókst þó á endanum að vinna traust þeirra hópi á jaðrinum og misheppnuðum tilraunum þeirra til að sameina hægrið eins og þeir orða það sjálfir tilraunir til að sameina hina sundurleitu hópa náðu hámarki í borginni

ríki í ágúst í fyrra þar var Vegas

þjóðernisstefnu í Bandaríkjunum hvaðan sprettur þessi endurfæðing að